Sinau hewan nimayama ahuwli a'u pinan nauhuwei ala kuni usa tima jadi ala kuniam ya kamina ola jadi nahun ruan a'u loti nahamam isin kamina barang lapaki santan la paki mi a paki pokonya is mulaman sia numa a'u ali peti kolutu nahnam jadi baran lapaki santan to jadi ih baru ihan sinuan nahu nala aa jadi a'u wan kalo hanluman nam ia maio bantu bantu malusia kalo makaulute a'u harum a'u hatalulu lebar a'u eu. a'u an a;u cocok tati rumasi mulaman koa artinya bukan a'u mumola koa po a'u is jadi koa mausi ri mulaman tati ita remulam lelak mausia remulaman iyak alan tau tahutala ruan pokalo lohi itari pokalo loi luman oh alahula ian, lahula sua. Pokalo mausia lelek oh a'u alisa koa auluni jadi sina a'u uahani mayana a'u ali nasikung, nasi kuning sia a'u lali patiko a'u lutun a'u lutun oh masine <hesitation> baran nipaki santan mulama sia koso nasi kala numa sinapaki santan kamino olat jadi, lau hani mayana a'u hali alakuni, alakuni tihi ala kuning tihi ala peti ko ulutu makai lahamwan tomalu leit <hesitation> baru ian sian numu nahu nahu nalan. <hesitation> baru kamina deh niasaa a'u lai peti poskrang a'u ali alakuni bisa pepeti koaeh makali tiaresual mangkali <hesitation> jadi a'u wan kalo hanluman oh pinahit maleus la bantu bantu molusia a'u hatalua a'u lebaru a'u kapo koa a'u halisa le malusia lulumang koa, <hesitation> jadi oh ihatalulu ale baru ia e'u ian nahula goreng balado. Hula sua ayo baru a'u eukapo koa bisa koa <noise> kecuali loi keluarga han bias kalo mausia lelaki boh a'u alisa koa <noise> jadi mulaman tati ni malusia numa a'u heuhani mayangkan la ahu juita eu huwei halakuni a'u ali peti koa a'u lutun hanluman makali hamwan tu malu leite jadi aurob eh a'u meu huwei acale halamai a'u matau wawancara teh a'u balioh la kuniang kalo amau a'u ma alipeti bisa koa kamini holat isa masa koni lai nasi kalapa, nasi kalapa <noise> tuut houn numa sa maka nisa'am barang kamina olat ti jadi mulaman sia deh lebai ala puti <hesitation> ala puti biasaan oh a'u ali mulani mulani me. Haula antoin lua bisa pokalo ala kuni tati nasi kapan oh kamini holat awan a'u hali hokoa a'u huehui hani mayana ao alilepo a'u lutun kali amhuan tau malu leite <noise> jadi mulama nan kalo ihulan talotu masohi oh amusi inpim ruma makan padang sutaloi riski mina mai ali randan miali malu a'u wan kalo a'u su'u malusia loi bisang koa, siru mulang makaita re mulaman <hesitation> hanloti inian to amusti mulama mulama inia lelaki to jadi mamakan padang jadi musi iali kamina jadi marusia rumulaman tati ita remulaman kan beda, jadi ia mau eu bantu bantu mausia ahura weh hatalulu ale baru au kapo koi au euw koajadi kasian wemain eu ewam ihata lulu lulu ale baru ia eu, <noise> a'u wan puri nam kopi, kalo jan orasi husa teoh am a'u alisa liam, tinya mulaman kan bisa tahan tahan kobat mantati imusa panyaki jdi tian solo alisa <hesitation> kapu koa yah mosa panyakit'a baru siala baru laharuma sia malo lahula jadi sinamo a'u hanimayam oh romba ealoma eunasi kuning te padahal e'u ali peti koa, erum pe elutu mangka lahapu muantao tau malu le'ite jadi harun pona sanua a'u bali oh <hesitation> jadi mulama nan <noise> tatindi mausia numa <hesitation> kalo hata lulu karoro oh mosakalo piare solam oh mulani mulani me <hesitation> pokalo mulaman pas-pas ko baru a'u tian solo nua boh a'u alu masi nesir cocop tati a'u me kemauan ko jadi makanya mau sialotu masohi. Laho lansa lotu masohi musti reski minang ali mulaman biar sang kamina ponya lalan mosa panyakit santi yang penting ialisa ale a'u reki mosiala su'ului ruma makan bugis ang korang pokalo ruma makan padan ooh biar santan te sante yang penting tiare kopo ale.